tuu ñaa tu santuvisi ña´a katyina ra ñaa tuyo ra tuu ka´a ni sa´na inka sio sikantua sikatu kunu into tà´a tani kutu va ni ni ntakanini xini ni ntakanini ra ni sa´ra ña´ku tu santuvissi ña´a katyina ra ña´a ñaku kee tisi tu santuvisi ña´a yo ku ntevixi ka, ku takui ha, ku ntayu ha, ku ña ixta ha, ku kuíí ka, ku ñaa tyityi ha ku, ntee si´va ntee, ñaa-m ntakumia kune kukui tisia ta´va ni ku tivia ra ña ika ku nùù ña sitiu´n tu tuku ña savisi ña´a yo ra ña´kuu kuntia ña ña mikua kuntia ta´va na ku visi koo va´a ña´a kasi yo arukuni yo ña ntuu yu´va ñaa ntuu taku takuatyi siasi tyi uun ña ña ñaku ña vixi ka ña ntu´yuña ntu yu´u ña sa´ra ña´ka ra yaa nùù tu ka´a ha ña kuu ntasa ntaa yoa tava na ntuu ña kasía takuatyi ra ñayo hua sa´ru ha so taa ya ñuu ra siutiu´n ru ñaa satiuu ru ra kayu ru riso tani kua ñu´u ra sa´ra ko tiu´un turu ha tyi kò´o ko kusaru ka santuvisi ru ña´a nityi takua ñu´u nta sa´ra ni nta´varu ni sikuii runta ko´ña ka ntaa ikara numi ka tivi ña´a tisitu ru tyi tyi´ni visi´n ra kusara ntuu yo´ko tua in´a ña tyi ntuu yoko tisi ru tyi ta kò´o ka ñaa-m ko´ka ñu´u ko´ka ra ñaka hua sa´ru ta ña´a ra sositiu´n ra ta yaa ñu´u ra sitiuru ra ta takòo ñu´u ra kosotiu ru ka ko kuu sa´a ru ka santuvisi ru ña´a ko kusa´ru katyi sa´nta ña so´o ña na ku viisia a soo na koó va´ña ra sativi turu´a ha ñaa sa ña´ka hua sa tu santu visii´n ñaa yo.